wa wee va wa wee va otɛli wa va otɛli wa lobin awa vɛ wo dine dine de gala yɔrɔ doso donk to bunna wabɛ mawɛ hinnu wure hinnu wosonu <noise> puni donk wa ɲan jisa a ya woro mu hami a bun ma mana mu